<hesitation> أعتقد إنه لازم نحل مشاكل الأرظ أولا، <hesitation> لأن الأنسان يحتاج للموارد والعناية على كوكبنا، <hesitation> قبل ما ننتقل إلى الفظاء، <hesitation> لأن الأرظ هي إللي محتاجة إن إحنا نجددوا منها ونطوروا منها نحافظ على البيئة، <hesitation> أكتر بكتير من إنه في إنتاج عالم تاني كامل أحيانا ناخذه منا وجت بش نفهموه ونتعرفوا عليه، وعالمنا الأرظ. <noise>